توني سائل والقطار قدامه ثلاث ساعات. ما راح يمديني أجلس هنا اكيد راح ادق على اخوياي ممكن ننزل نتمشى. أو نجلس بكافيه محدد أحبه ترى شفت عنه إعلانات أكثر الفترة الاخيرة. لين ما يجي القطار أو ممكن نجلس اتابع فيلم على حسب المود. او ممكن اروح اتعشى. وش بسوي؟